د انسان ژوند ډېر ارزښت لري، ځکه چې دا یواځې بیولوژیکي نه، بلکې اخلاقي او ټولنیز بعدونه لري. هر انسان یو ځانګړی داستان، احساس، حقونه او امکانات لري. د ژوند ارزښت د هغه د ظرفیتونو، اړیکو او انسانیت له امله لوړ ګڼل کېږي. له همدې امله د انسان ژوند ساتنه یو اساسي اخلاقي اصل دی.